पिसान त बहुत किसिमके बाटे । जैसे कि चाउरके पिसान होगेल । औसन्के गहुमको पिसान होगेल, चानाके चिसान होगेल । अबे हमिनके गहुमके पिसानसे कथि करैसी त रोटि पकाइसी । औसन्के चाउरके पिसानसे कथि करैसी बगेया पकाइसी, सेलहा औसन्के तरुवा पकाइसी । आब चानाके पिसान होगेल चानाके पिसानले हमैनके ओक्रा बेसन भि कहैये । ओक्राके हमैनके कथि करैसी बुनिया झारैसी जिलेबी पकाइसी ऐसन्के मर मिठाइ बनाइसी इसभे पिसानके बहुत किसिम किसिमके बात इहे सबसे हमैनके किसिम किसिमके इ चिज सब पकाइसी जैसे कि गहुमको पिसानसे हमैनके रोटि पकाके हमैनके खाएला रोटि पकाइसी । ओसन्के तरुवा अरुवा चाउरके पिसानसे पकाइसी । चाहि बगेया होगेल <noise> <hesitation> सेलहा होगेल इसभे चाउरके पिसानसे पकाइसी आ चानाके पिसान होगेल बुनिया झार्ली मर मिठाइ होगेल इसब बेसन बनैली सभे पिसानेसे पकाइसी ओहिसे इसभे <hesitation> पिसान के अपन अपन ।